זיך אויסצולערנען א נייע שפראך קען מען דורך דעם וואס מען הערט אנדערע מענטשן רעדן די שפראך אדער לידער אויף די שפראך, און אויך קען מען קויפן ביכער וואס איז געשריבן אויף די שפראך און עס טייטשט איבער די ווערטער פון דיין שפראך צו די אנדערע שפראך, פראביר צו רעדן מיט אנדערע מענטשן וואס רעדן די שפראך אין זייער שפראך.